Li bummuli di ossigenu servinu pi guardari l’ossigenu e trasportarlu unni c’è di bisognu. Ni lu spitali è importanti aviri li bummuli di ossigeni pi li pirsuni ca hannu problemi ni lu rispirari. Ci sunnu cristiani ca hannu comu travagghiu lu jiri firriannu pi lassari li bummuli di ossigenu pi chiddi cristiani ca lu hannu di bisognu.